A s'di ch'i ciat nier a sun s portu sfürtun-a së a traversu la stra cant ün a pasa u la machina e ma mi creu pa a questa storia